komiði sæl og verið velkomin í

grunnskólabörn á Húsavík fá að hafa stóran snjóskafl á skólalóðinni í friði eftir mikla baráttu skaflinn stendur á

við Borgarhólsskóla snjónum er safnað saman af bílastæðunum og skaflinn iðar af lífi þegar krakkarnir eru í honum skaflinn er eitt aðal leiksvæði barnanna en snjónum var alltaf

rutt í burtu þess vegna ákváðu krakkarnir að skrifa bréf til bæjarstjórans þessi snjóskafl eða Hóllinn eins og þau segja hefur oft komið til umræðu og þau verða alltaf gríðarlega svekkt þegar vélar koma hérna á morgnana og taka skaflinn það er alltaf verið að taka snjóinn og

aftur og vildu þið bara hafa hann já koma fara koma fara krökkunum fannst þetta skiljanlega mjög leiðinlegt og ákváðu að lokum að skrifa bæjarstjóranum bréf í því stóð kæri bæjarstjóri getur þú hætt að segja mönnunum að taka skaflinn okkar með gröfum og vörubílum af því að okkur finnst svo gaman að leika þar kveðja nemendur og á fimmtudag kom formlegt svar framkvæmdanefnd þakkar nemendur Borgarhólsskóla fyrir erindið og felur framkvæmda og þjónustufulltrúa

tala við mennina sem taka snjóinn og segja þeim að hætta því svo að krakkarnir geti leikið sér bæði fuglum og skordýrum hefur fækkað mjög mikið í Danmörku síðustu áratugi aðalástæða þess er að landbúnaður færist í aukana og hann notar mikið pláss segja að það sé kominn tími til að hætta að hugsa bara um framleiðslu og hugsa betur um náttúruna það er farið að vora í Danmörku og fuglasöngur heyrist víða en hann hefur oft verið meiri fuglategundum sem eiga heima á ökrum og engjum hefur fækkað um rúmlega helming á um tuttugu árum ein af ástæðum þess er notkun á skordýraeitri á plöntur þegar verið er að rækta þær þá getur fæða fuglanna horfið fækkun skordýra er ekki eins áberandi enda eru þau miklu minni þeim hefur samt fækkað mjög mikið á síðustu þrjátíu árum án skordýra og

þeirra er erfiðara fyrir plöntur að vaxa og fjölga sér og þá er erfiðara að rækta grænmeti og ávexti landbúnaður verður sífellt umfangsmeiri og erfitt að segja hvernig hægt er að snúa þessari þróun við margir danskir bændur hafa tekið höndum saman um að halda ákveðnum svæðum ósnertum svo að dýralífið fái að njóta sín yfir þrjú hundruð og fimmtíu milljónir barna búa á svæðum þar sem er stríð eða eitt af hverjum sex það eru miklu fleiri en árið nítján hundruð níutíu og fimm þetta kemur fram í nýrri skýrslu frá samtökunum Barnaheill

ein ástæðan fyrir fjölguninni er að þau sem eiga í stríði víða um heim gera oftar árásir á þéttbýlissvæði þar sem almennir borgarar búa börn í Mið Austurlöndum eru líklegust til að búa

nálægt átakasvæðum en fjórir af hverjum tíu börnum þar búa innan við fimmtíu kílómetra frá

það er um það bil jafn langt og frá Reykjavík til Akraness samkvæmt skýrslunni voru Sýrland Afganistan og Sómalía hættulegustu svæði í heimi fyrir börn árið tvö þúsund og sextán Barnaheill hefur nú beðið ríki heims um að hafa börnin í huga og koma í veg fyrir hættuna Barnaheill

alþjóðlegu frjálsu félagasamtökin sem starfa fyrir börn í heiminum þau voru stofnuð í Bretlandi árið nítján hundruð og nítján helsta markmið Barnaheilla er að vernda börn sem búa við slæmar aðstæður og gefa þeim tækifæri til að lifa í friði fá að leika sér og ganga í skóla samtökin starfa í hundrað og tuttugu löndum og hafa Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að leiðarljósi Barnaheill á Íslandi var stofnað hér á landi árið nítján

hundruð áttatíu og níu samtökin hér hafa frá upphafi lagt mesta áherslu á hjálparstarf fyrir börn innanlands en þau styðja líka við starf samtakanna í útlöndum um helgina var líf og fjör í bókasöfnum Reykjavíkur en um allan bæ voru spil

og listasmiðjur í boði fyrir krakka þar sem sköpunargleðin réð ríkjum í var allt í drasli í svokallaðri blikksmiðju allskonar dót og drasl sem annars hefði farið í ruslið var notað til að smíða furðuverur krakkarnir gátu til dæmis búið til vélmenni af öllum stærðum og gerðum þeir fengu líka að prófa að búa til einfaldar rafrásir og tengja við þær lítil ljós í öllum regnbogans litum í menningarhúsinu í Kringlunni var bingó þar sem krakkar létu reyna á heppni sína

börn og foreldrar af ólíkum uppruna komu saman í Gerðarsafni í Kópavogi og tóku þátt í

teiknismiðjunni Barbara ferðalangur fjölskyldurnar teiknuðu myndir af ferðalögum sínum og heimalöndum innblásin af listsköpun Barböru Árnason

leiðbeinendur smiðjunnar töluðu pólsku íslensku arabísku frönsku ensku og þýsku en markmiðið var að efla samskipti

fólks sem talar ólík tungumál og kemur frá ólíkum löndum leikskólabörn í borginni

í Síberíu byrja alla daga á því að skvetta yfir sig vatni þótt vatnið sé volgt er tuttugu og fimm stiga frost í borginni og krakkarnir fara út á skýlunni einni saman og hella vatninu yfir sig úr fötum þetta byrjaði fyrir tuttugu og einu ári þegar

sundlaug og gufubaði var komið upp við leikskólann sem þýðir litli

börnin geta síðan skotist í heitan pott eða gufu til að ná úr sér

það er auðvitað ekki skylda að hlaupa út á lóðina og þau sem vilja geta farið í baðið inni þetta er ekki eini staðurinn í Rússlandi sem þetta er gert enda tíðkast það víða að fullorðnir dýfi sér í ískalt vatn leikskólabörnin eru aðeins of

ung fyrir það þannig þau láta föturnar duga þau segjast hæstánægð með þennan kuldalega sið og kennararnir segja að hann sé góður fyrir heilsuna það hefur mikið verið talað um Bitcoin undanfarið og margir vilja græða á þessu fyrirbæri enginn veit nákvæmlega hver bjó það til og margir vita ekkert hvað það er en hvað vitum við um það Bitcoin eru eins konar rafrænir peningar sem hægt er að nota í gegnum netið svoleiðis peningar eða gjaldmiðlar eru oftast kallaðir rafmynt á íslensku rafmynt byggir á tegund dulkóðunar en það er forritun sem felur hvað stendur í alvörunni og hún gerir fólki kleift að nota peningana sín á milli það er enginn sem stjórnar Bitcoin nema þeir sem nota myntina það fer ekki í gegnum

banka og þetta virkar því aðeins öðruvísi en venjulegir peningar ímyndaðu þér að þú kaupir þér til dæmis kakóbolla ef fólk borgar með korti er það í rauninni bankinn sem sér um að borga fyrir það með Bitcoin þarf ekki banka eða neinn til að stjórna þúsundir tölva um allan heim eru tengdar saman og í samvinnu staðfesta þær hvaða viðskipti eru gild og traust til þess að búa til þarf tölvu hún vinnur úr ákveðnum færslum í gegnum flókið

og það er kallað námugröftur af því að magn Bitcoin sem hægt er að vinna er takmarkað eins og gull ástæðan er sú

sem bjó til Bitcoin ákvað að það yrði aldrei meira en tuttugu og ein milljón og að það ætti að taka hundrað eftir því sem fleiri stunda námugröft og fleiri tölvur eru notaðar fær hver minna í sinn hlut í dag er hægt að grafa upp átján hundruð Bitcoin á dag en til þess að komast yfir það dugar engin heimilistölva heldur þarf heil gagnaver þar sem sérhannaður búnaður stundar námugröftinn allan sólarhringinn

spenntur mig langaði að taka

var haldin og alls bárust áttatíu og sjö þúsund teikningar en vissirðu strax hvað þú ætlaðir að teikna

bara hugsa eitthvað og

að grínast ég hélt líka að þetta væri

draumur eða eitthvað verða svo að alvöru mjúkdýri sem IKEA ætlar að búa til og þau verða tilbúin í haust

varnarskjöld koma í kringum það vá fornleifafræðingar hafa nýlega verið að rannsaka stærsta

köfunarleiðangrum um hellinn hafa fundist fornleifar þar á meðal steingervingar og bein og fundurinn þykir mjög merkilegur nú hefur komið í ljós að hellirinn er í rauninni samtengt

eða hvíta

skaga í Mexíkó hellarnir eru samtals um þrjú hundruð fjörutíu og sjö kílómetra langir og eru á rúmlega hundrað og

metra dýpi fornleifafræðingarnir segja að margar af elstu

fornleifum manna í Norður Ameríku séu í hellunum sumar þeirra eru meira en tólf þúsund ára gamlar þar eru líka leifar af löngu dýrategundum sem voru uppi á síðustu ísöld og sumar þeirra eru næstum fimmtán þúsund ára gamlar allt bendir til þess að hellarnir hafi fyllst af vatni undir lok

þessar merkilegu fornleifarannsóknir gætu veitt betri upplýsingar um lífið á jörðinni á þessum það þurfti að ráðast í miklar björgunaraðgerðir í þorpi í austurhluta Tælands á dögunum hafði nefnilega dottið ofan í brunn í útjaðri þorpsins og sat þar fastur ekki nóg með að unginn væri fastur í brunninum heldur hafði mamma hans gengið á rafmagnsgirðingu í nágrenninu margir lögðu hönd á plóg til að bjarga unganum og með mikilli útsjónarsemi og hjálp vinnuvéla tókst að lokum að

honum á þurrt land mikil fagnaðarlæti brutust út meðal þeirra sem voru á staðnum hljóp svo beint til mömmu sinnar og þau hlupu saman inn í skóginn frelsinu fegin Jónas Már Karlsson er skyndihjálparmaður ársins tvö þúsund og sautján samkvæmt útnefningu Rauða krossins Jónas bjargaði lífi eldri konu í nóvember þegar hann losaði um bita sem stóð fastur í hálsi hennar Jónas vinnur sem kokkur hjá fyrirtæki sem keyrir út heitan mat til eldri borgara í Hafnarfirði þegar hann kom við hjá konunni opnaði hún og benti strax á hálsinn á sér en kom ekki upp orði Jónas reyndi að slá á bakið á henni en það gekk ekki hann brá því á það ráð að beita svokallaðri aðferð ef við komum að einstaklingi sem er með fastan aðskotahlut getur hvorki andað né talað við okkur þá þurfum við að grípa til aðgerða þá höllum við viðkomandi fram og við sláum fast á bakið fimm sinnum eða þar til aðskotahluturinn losnar ef það dugir ekki til þá tökum við um kviðinn hérna fyrir ofan nafla hinni hendinni svona og við þrýstum inn á við og upp allt að fimm sinnum eða þar til aðskotahluturinn losnar sagði að Jónas hefði sýnt hárrétt viðbrögð þegar hann kom að konunni en hann hefur reglulega farið á skyndihjálparnámskeið síðan hann var sextán ára tilgangurinn með tilnefningunni er að vekja athygli almennings á mikilvægi skyndihjálpar og hvetja sem flesta til að vera tilbúna að veita fyrstu hjálp þegar slys eða veikindi bera að í ellefu borgum heims er óttast að fljótlega eigi

eftir að vanta drykkjarvatn þótt jörðin okkar sé næstum því öll þakin vatni er ekki hægt að drekka stóran hluta af því mest af því er sjór og aðeins þrjú prósent er ferskvatn ef allt vatn jarðar kæmist fyrir í hundrað vatnsglösum gætum við bara drukkið þrjú af þeim margt bendir til þess að drykkjarvatnið í Höfðaborg í Suður Afríku þverri hratt á næstu árum og að það gæti jafnvel

klárast það yrði fyrsta stórborg heims á okkar tímum sem lendir í því að verða vatnslaus en Höfðaborg er eitt þéttbýlasta svæði í Suður Afríku og þar búa um það bil fjórar milljónir vatnsskorturinn í Höfðaborg er bara eitt dæmi af mörgum vísindamenn segja að það gæti farið að vanta drykkjarvatn á fleiri svæðum til dæmis

Moskvu í Rússlandi við hér á Íslandi erum þess vegna mjög heppin að hafa svona góðan aðgang að vatni samkvæmt nýlegri rannsókn er ekki nægileg áhersla lögð á jafnrétti kynjanna í lögum og úthlutun peninga til íþróttahreyfingarinnar Norðurlöndin standa sig sérstaklega vel þegar kemur að jafnrétti kynjanna í fótbolta María Rún Bjarnadóttir lögfræðingur og

doktorsnemi vann rannsókn á jafnrétti í íþróttum og hlutverk ríkisins við að sjá til þess niðurstöðurnar voru kynntar í Háskólanum í Reykjavík en þar voru Lilja Alfreðsdóttir ráðherra íþróttamála Lárus Blöndal forseti í s í og Guðni Bergsson formaður k s í ég held að það sem standi upp úr er sú staðreynd að þrátt fyrir að Ísland sé heimsmeistari í jafnrétti og standi sig mjög vel í íþróttum

bæði karla og kvenna á á alþjóðlegum vettvangi

íslensk löggjöf stefnumótun stjórnvalda og úthlutun fjármagns til íþrótta

ekki mið af kynjasjónarmiðum Íslands og Noregs eru framar en flest önnur þegar kemur að jafnfrétti kynjanna til dæmis var reglum um dagpeninga og bónusgreiðslur landsliða karla og kvenna nýlega breytt þannig að þær væru jafnar þá er komið að Krakkasvarinu í síðustu viku skoraði

á Grunnskóla Hornafjarðar og við sendum þeim spurninguna af hverju horfir fólk á fréttir

af hverju horfir fólk á fréttir til að sjá hvenær næsti ísbjörn kemur til Íslands til þess að vita hvað er að gerast um

til þess að sjá Manchester United rústa deildinni til að sjá hvenær heimsendir kemur til að sjá hvenær kemur gott veður á Íslandi af því að það er gaman það urðu allir steinhissa þegar tékkneska

Ester Ledecká náði besta tímanum í risasvigi á

en ákvað að keppa í risasvigi sem aukagrein hún tók ekki einu sinni skíði með sér til Suður Kóreu heldur fékk þau lánuð Ester trúði ekki eigin augum þegar hún kom í mark og bókstaflega gapti af undrun við þökkum fyrir okkur í dag og sjáumst síðar